Ku inemine kõnõlõs, sis täl helüpailaq nigu kitrakeeleq võngusõq. <noise> Ja niimuudu sis tulõgi tuu helü vällä. Muidoki kiil ka liigus. Ja sis tulõ suust helü vällä. Niimuudu tuu kõnõlõminõ käü.